बेल्चा जमीन खोदवानू बहुत अच्छु काम कर रहे हैं। जब बेल्चा को धारदार किनार मिट्टी पर जोर से दबावें, तो वो मिट्टी का अंदर गुशी जाएं। अगर मिट्टी नरम होई तो बेल्चा आसानी से अंदर गुशी जाएं। लगर मिट्टी सक्त होई तो ज़्यादा ताकत लगावनी पड़ाएं। कुछ बेल्चा का किनार निकूली होई तो जड़, यानि फत्तर वाली जमीन को भी काटी दें। सही तरीका से इस्तमाल करना ज़रूरी छे। जो खुर्दरी जमीन का आसानी से काटी।